Miaigna en groupe éléphant mbô hiarovan-jareo ilay zanakazareo madiniky koa. Ohatra zegny misy olo mande- misy raha mandeha magnafiky zare karaha lion igny, igny zare tonga dia iarovan-jare agnatiny en groupe akao boko lay zanakazareo madiniky igny fa ilay maventy fogna mibarabaraky. Avakeo tombontsoan-jare fogna fa iaraka aminjare lay amin'ny groupe, ahafahan-jare maka moramora fitadiavan-jare hanigny zegny le fiaignan-jare en groupe regny.